N'Kosovë sportet ma t'pëlqyme janë futbolli edhe basketbolli. Kan qejf me lujt shumë futboll edhe pse nuk janë t'sukseshëm n'Kosovë, po nëse po trajnohen jashtë vendi, atëhere po kanë shumë sukses. Edhe basket kanë qejf me lujt se ka shumë ekipe, po nuk janë t'sukseshëm në arenën ndërkombetare, e ktu n'Kosove po, janë t'njoftun.